जुयु कॉटन की शर्ट छे तेकू बनों के लिए कपास कि खेती करनी पडली कपास की सफाई करनी पडली फिर काटी ते कपास का धागा बनों जेते बोल्दा छी कपडा बुनने वोलु कपडे को काट्नु वोलु फिर सिलाई हुइली तेखि डिज़ाइन होलु रंग होलु तेमा फिर पैकिंग होली टीशर्ट तैयार छुएगी कोटोंए